انا الموضوع الي نكون سعيد نتحدت عليه هو يعني كيفاش <hesitation> الرياضة راهي تطور وكيفاش ل- <hesitation> يعني حتى س- خاصتا كرة القدم نحب نحكي بزاف في هاد الموضوع ونحس روحي سعيد جدا كي نحكي عليه